Be do naftira be kobe ledde be wada dereeji be mai, dereeji bo bedo naftira be vinda be mai ko nandi vindugo patakewol, vindugo jari, vindugo habaruuji be vindugo defte je himbe jangata nana beldum ha bernde mabbe.